Ny pince a épiler moa zany na io moa zay fangalana volo lafa ny volo zany somary manifinify igny na volo- volofotsy moa zany ny tena angalà azy. La ongota amin'igny zany ny volofotsy.